Zany misy karazana kivà maromaro e, olona aminay akagny <hesitation> miompy kivà ohatra hoe chien de salon de misy berger allemand koa aminay akagny, de misy dog americain, de misy kivà gasy, kivà gasy io le kivà de chien de la rue, de misy kivàdia koa zaigny atao hoe fosa na hoe kary, izany fizakana aminay akagny.